لا أنا أفضل إني أروح مع رفجاتي رحلة يعني مو مع شريكي يعني لأن الرحلة مع الرفجات دايما مغامرات، ضحك، كل واحد عنده أفكار جديدة، كل واحد يبي الثاني يكون سعيد ومبسوط بهذي الرحلة أما الشريك تكون الرحلة رومانسية بس أحيانا تحس إنها يعني ما فيها حرية أجل حرية يعني مقيد.